المسافة اللي ممكن أنا أمشيها في يوم واحد على حسب حالتي البدنية، لكن ممكن نمشي حوالي عشرة خمستاشر كيلومتر كل يوم.